الآلات ممكن تنتج فن، لكن الفن الحجيجي هو جهد بشري بشكل أساسي <hesitation> ليش ؟ لأن الفن يعتمد على الإبداع والمشاعر اللي يعبر عنها الإنسان، أما الآلات فهي تجدر تقلد أو تنتج بناءً على بيانات وبرمجة، لكنها ما تملك الإحساس <hesitation> أو التجربة الشخصية اللي تظفي روح الفن.